Dufar I na like dufar business dufar dufa- dufar a too nasty a put a mouth in different different places septic tank gutter dump pah you see du- you see dufar as who seh when rain falling a jeh under a looking la kid na way la ley reason I na like dufar apart from dufar again ley get ley other animal ley call pig. pig also too pig la nasty animal too yeah I na like pig business because pig you always find it to bad bad area you find pig in ley garbage always in ley dirt where ley can get ley dump pah la ley place pig can always be eating or sometime you will see a way down ley swamp eating from ley nose ley ley ley nasty worom neh you see them so pig la animal me I na like them I na like it.